Kuina nguchiko nguché wuii señoná tiempo tiempo yakuixi wuii señona, té ihó ihó ko kón ihó kiongue kú ini, nguixi, ñóo yuna ñoná, mini contratiempo uhá, tá nreni kiná kono xá'a ñoó kañona pues teño tengo ke aguantar. <noise>